Nnuaba ɛgu ahodoɔ bebree. Na saa nnuaba yi ɛmu no yɛwɔ baako bi a ɛno, brɔfo mu no yɛfrɛ no citrus fruits. Na saa nnuaba yi, aduaba yi no deɛ ɛma no da nso paa ne sɛ ɛwɔ nsuo bebree ɛwɔ mu Na afei ahoɔdennnuro a yɛfrɛ no vitamin C no nso ɛbi ɛsane ɛwɔ mu bebree. Afei saa aduaba yi a meka ho asem yi nso broni ɛka biribi sɛ acid, bebree nso ɛwɔ mu. Ɛno nti ɛhia berɛ a wobɛdi ɛne berɛ a yɛnni saa nnuaba yi ɛnam nsunsuansoɔ a ɛwɔ ɛma nipadua no. Na saa nnuaba yi no yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no, bi te sɛ ankaa. Yɛsan nso ɛwɔ deɛ yɛfrɛ no ankaatwadeɛ. Yɛsan nso ɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ akutu. Yɛwɔ tingalee nso ɛwɔ hɔ. Saa nso ne yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no grapes. Afei nso yɛwɔ ɛyɛ abrɔbɛ nso ɛwɔ hɔ. Yienom nyinaa no ɛyɛ nnuaba a yɛbɛtumi aka sɛ wɔka deɛ yɛfrɛ no citrus fruits abusua no ɛho.